<hesitation> la papahqanik ke nakab'anam cha wehchin la rikisuuq' taq chikop laa' nki nki'an juntaar kiib' va nki'an juntaar kiib' reh nkila' qa'sa mood nke'nam sa kipaat va porke como igual taq chikop wula taq kik'uun entonces keh nki'an peet nkik'am cha juntz'ip je' sa q'ajas va la sa q'ajas are' pues keh nrik'am cha nkiye' panaa' chee' y q'uun q'uun q'uun nriqap nri'an sa risuuq' la sa risuuq' are' mas ke todo reh taqee' reh ruxpach verda igual reh reh entonces nri'an risuuq' y ya wula cha sa risuuq' nrijk'am cha taqee' taq ruxpach y despues reh are' pues reh sa ripaat va entonces muy importante ke hoj nqab'anam cuidar la kotaq chee' porke keh kotaq chikop maas ke todo reh re'ka nkaa kiwii' panaa' chee' y si imaginate si qe'nam perder kotaq chee' entonces taq chikop nkikima y entonces taq risuuuq' re' taq kipaat ke keh nkib'an construir